حاولت إن أنا أعمل الموضوع ده قبل كده أكتم نفسي تحت المية كام ثانية و كلنا كنا بنعد مثلا ف تمرين السباحة ، تقريبا أكتر رقم وصلتله ممكن يبقى ف حدود <hesitation> تلاتين ثانية أو أكتر شوية أربعين ثانية ده أكبر رقم تقريبا وصلتله ف ف كتم نفسي تحت المية ف وقت التمرين وكده كت بحاول أمرن نفسي عليها ف حاولت إن أنا أوصل للرقم ده يعني وحاولت أوصل لرقم أبعد بس يعني مكملتش التمرين وهرجع ان شاء الله قريب